Inchi bangladesh inchi asia boroat dargenu jirani ishia inchi indiati amine inchi sun inama dima qabdii inchi sun amine lila lafakatee duranne bodom kasabatee inchi cholle hamtua amine inchi lila ilmu somaa qabduu bare minen isoe gugurda jira amine lila ilmu kanitii inchi garakasafaa amine didinne.